पहिली आमी यूट्यूब नज़ल्यर इंटरनेट खेर दुरसे गेवन कशे करता तेह सोडून शकता। इंटरनेट खेर येह सुद्धा कायतां की आमी खाईच भाषेन गेवन राणूंग शकता जे आमी पयली आयकिले ना। आमी मिक्सर ग्राइंडर वापरपी जेतुं आमचे काम सोपे जातां। एअर फ्रायर असतां हें घट्टां आमका चड तेल जाई पड़ना किदें राणपाक, अशे आमी तितकेच रुचिक गेवन राणू पी पण आमचो आरोग्य बारो अस्तालो। वजन काडपाचे मशीन वापरपी की आमका जाय तितकेच गेवन राणपाक। जर जे आमका गेवन राणपाक जाय तेह घरा ना आनी भायर सारपाक उगोत ना तार आमी स्विग्गी इंस्टामार्ट नाल्यार ब्लिंकिट वापरून तेह आमका घरा बसता बसता मेवपी। आमी ऑनलाइन राणपाक शिकपी नाल्यार कॉंक फोन करून थायत विचारपी।